Na tsjuni thi ntha tuchuin na o tuchuin neni na si neni thunsan jan, si neni chuka jan, si neni <hesitation> thunua jan, si neni <noise> ke gathi thi nthia thuchuin thekjan tuchuin na xethu thekja thenua sathu xra thu saon guana ya na san o xra thi thu san cha ni ji nuna thi thuxe thue xra thi thu san cha nguji nuna thi thuxe thue xra thi xuthi thi thu sine ni xan nguji thu na ya na nexi nithu xra thunua ya na xra nexi ni ya nge thu ya na ya na thin xan ch'i xich'ua xa nch'i si neni thu ya ja na chuxin 'ian baya nthia thu thi thu xuxana ya thithu ndar'a xra nch'i si neni na o nk'e rugunda thuya xra thusan na ya na nchugua nda the ntha thi sina na yuba thindathe jutse thiri nda nduye jan, ora nixin nchi thi thusaon jua na nixin nchia na yuba thindathe nda tigu rindana ya na th'ini nts'u tusugua.